Ma ades veduma, magari bo s'a ie bastansa d'mangé e beive a ie gnün prublema. Pasé ël temp pasé ël temp vist che zura l'astronauta l'astronave a pödrìu esie dë compunent eletronich tipo computer o radio pudrìa o comüniché cun cuaidün opüre giöghe a cuaiche videogioco ecco tüt li